Sy haiko momba an'izany fa ny anay zany rano rehefa hafanaina dia mandevy foagna amin'ny afo normal fa hoe mahatonga ny ananzy ty hoe nahoana izy mangotraka mandevy aminà toeran-kafa dia aha! sy fantako zany momba anzany ka.